اكيد غاح احاول اكثغ كمبة من الماي احاول همين اخذ اكل اكفيني لمدة عام ولو هاي صعبي بس اطيق هناك ازغع مكان واعيش من الزراعة مالته وجزء من اهلي وكرايبي وشي اتنقل بينو هناك وبس.